जींस के छोटा जेब ला अंग्रेज मन बनाए रहीं काबर के अपन चैन वाला घड़ी लटकाए बार आऊ आज। कल के काम होएल के उमा पैसा रखा जायल अपन मोबाइल रखा सकत हे बहुत मन एंकर गलत काम म भी प्रयोग लाते।